Noy ngaɗirta nafa ɓoggol e bade e ɓocciɗe, kanjum wi'ete ko tubako be wi'ete currysauce. Ta heɓi spak maɗa, spagetti maɗa a heɓi ɓoccoɗe, a heɓi bafe ɗe ngiɗuɗa battugo ɗun bafe ɗe e annduɗa e nyame fu. Sai keɓa marori ma seɗɗa, mabo ta wawi wuttudu maro, tawe ta jongi ɗum fu gatta lumo maɗa kaurita a tawan, latake nafa ɓelda nyamteka.